Tautau maguyu gasaguna vigiyi magu sahuna viguyi guda munagu gakukuna adaguju abusukumal tautau majashili barkiju naja mutumpawa zurzur zur zur duja tudu umpawa ja tudu pawa jasamuliya duga pulipuli da harmi maja sukwaran kuma. Shiliguda anyi munagu mole atumdu gashiligu maja sukwarungu a thumduja shilgu tautau naja muragu kuja dunumboguyimal gaasahuma adapuju magu uhariyi ga kukuma zari zari giayarda umpawagudayarda magu ularyi gahuba gaba dalda ga tsi gasahuna turi abashikumai tautau tautau ayi mungal mai tautau aiyi munagu mai aiyi munagu umbamai aiyi munagu umbomal maja muliya zarizarigudaku ay munagu mai aiyi mundagu ashiliga shiligu anumchi ashiliya shiligu anumdu tautau aiyi munagumai tautau ayimunagu mai tautau ayi munagu mai kuji bada tsaka ma nadayi munagumai tautau tautau zami shaniguda tautaugau shanigunda maja kudu luzagu jubaguda zani zubaguda zani tautau ayi munagu mai tautau ayi munagu mai magu agodunnama dulbada kuzugu gafiya kiya kuthunayi umboguyi gakuthunayi umboguyi agabada ga sahuv munagu gakukunayi adagigu ga kukunayi abashikumai tau tau tautau. <noise>